Almanzal albadora aktar inda hubas ilga inda fadaa kabire haw inda ilga inda quraf minfasilaat yani bikanna wedan, bi kanal murais wa bi kanal iʼyal kula min gasim weda, wa bikan ilga le bikan hana digilaba inda shadara kan nas jo lek duyuf tukhuddum foga ma illa kan dakhalo fi bikanal murai gadin foga.